Ave, es que si t'afeitas assina sin espuma pos te vas a hazel un roçón emportanti ena cara, tú vedrás. Amus, que las cremas i espumas d'afeital llegarun alos puebrus d'Estremaúra abondu enantis que la corrienti, paque tú veas si es emportanti o no. Ave, que tamién te pueis avial con xabón un día que se t'aiga passau de mercal la espuma peru si la enventarun es porque no queremus la cara çaleá.